﻿we china shi shubshi ɗig shiƙ ninya, ƙam ning ɗom, ƙam ning ƙondulonƙ, ƙam ning juraa, ƙam ning turbo, ƙam ningii shau, ƙam ning ɓaɓɓanƙ, mummo wu china shi shubshi ɗig loo shig ti ƙulimmo, piɗɗi ƙoomo minu ma mari adu ƙomo a wuchina picchemmo ii we ƙemo ƙonƙo wannemu ƙulatta aii minu peno mishire kai ɗigu shig ninyam minu penemu wuchina shi alee mu wasshiƙo fucci ti gaarii, kisshi shinna mareƙemanmo mommo shinu we china shi digshi shig ti ƙulimmo piddi minu ma ti scwani minda scwani wari ja'a yindang we kemo ƙonƙo mpkadumu ƙujammu, aii wari shiƙa ɗiƙ shig ninyam aii yirshemu minu yishin ti shigkirem, minu chici piɗɗi ƙujammu mun mpkaɗɗina, ƙelenƙu ƙujam ma ƙam ti shiƙ niya kari diya ni walam kira diyani ta atto-atto ƙira dayani ando ƙo di wantero choon peneg wuchina shinna mari ke ma ɓeshinmmo ƙema ri chu chiɗam chinammo kera yu loo shig akri yaghani ka yu loo shigm, ƙima yu loo shigm mommo ƙu shira shi Yamba liniƙon shinna ƙo kariyu loo shig tu ƙupiram, maeleƙu wo chinammo ke ra yu looshig shoshoshe, moomo we shin na penƙo ummo wuchina shi diƙshemu shig mu ta shakki wuchinai